Fʊʊwǝ pɨ láa ta wɨ mɨ kɨnirikǝ ǝ fɨ a mɨ cɛɛlɩ Acɛɛlɩ o lóo ko a mɨ yɩrɩ otuyǝ we a láa cɛɛlɩ sɩsiɛrɩ vǝ́ a láa cɛɛlɩ e kpii o lóo ko a ka ca ku wǝǝ, ǝ fɨ fʊʊwe, kǝ́ a la ta mɨ kɨnirikǝ ǝ fɨ tuwǝ tuwʊotuyǝ we e kpii rɨ kɨpɛŋkǝ oturu a la wʊʊ yɨ ǝ fɨ o ko co oturu wɨ la lɛ.